हां जैसे हथौड़ा और किल होयल। किल ल ठोकना है तो ऊपर ले हथौड़ा से भड़क मानी मारना है और ये प्रक्रिया ल तब तक करना है जब तक किल हर घुस न जाए। ठोके से दबाओ बनेल और किल हर अंदर ढुक जायल । ये प्रक्रिया तीन से चार बार करे से किल अंदर घुस जाहि।